No tuu iks um tähtsä. Tuu um kõgõpäält tähtsä nuuri hindä elo jaos ja edenemise jaos. A sammamuudu tähtsä ka riigi vai rahva elo ja edenemise jaos. Hää iks, ku noorõq ülikuuli lääväq, a no muidoki kõik piä-äi minemä ja kõik kunagi nakkagi-i minemä.